المعتقد المهم بالنسبة لي هو إن كل إنسان يستحق الإحترام والفرص المتساوية، بغض النظر عن خلفيته أو ظروفه، وديال من الناس إنه مهما كان إختلافنا لازم نتعامل مع بعض بحب وتفاهم وإحترام، لإن الإختلافات ما يعني العداء بالتعاون، وتضامنهم طريق لبناء مجتمع ناجح، ومجتمع أفضل ومليء بالتفاهم والحب.